Ta wodi fijirle latinde a yahan noy ngaɗata ngasa maɗa ko gisore maɗa ta ummanake nyaɗunga sabu accaka ɓawo ai. A wawi sansugo gitore maɗa fa woɗa. A wawi ma cancaɗo gasa maɗa cukkama kan ka ɗuɗi cancanka fa woɗa moytande ban fa jelɓa. A wawi ma accugo cancorgal nder gasa maɗa tawe gaboɗa taccuɗu ma ettindi maɗa fu e gobi maɗa fa woɗi isore maɗa e laɓi. ta accu tuna ta, ta luɓa wakkati fu tawe a samsi.